टोपिहरु बिभिन्न प्रकारका हुनान। इनरो प्रकारचाइ इन्ले लगौने समय, मौसम हेर्बटी हुन्छ। जसो भुवादार टोपि जो कान छोप्दया टोपि हुनान, तो चाइ जाडो महिनामाइ कान र टाउको तातो गर्दा कि, अब अर्को टाइप को पि क्याप भन्बटि हुन्छ, जो डाइरेक्ट आखा माइ घाम नलागलो भन्बटी युज गर्दान। तसोइ गोलो टाइप माइ ठुलो टोपि हुन्छ जो यात्रा गर्ने बेला टाउको लाइ चिसो राख्दाकिलेखा, आखा मा किरा हरु नपसला भन्दाकि लेखा, आफ्नो कपाल लाइ बचाइराख्दा कि लेखा प्रयोग हुन्छ। बिभिन्न्न प्रकारका टोपि हुनान जसो अब नेपालि ढाका टोपि छुट्टै हुन्छ जो एक रास्ट्र को पहिचान हो। तै लाइ लाउने तरिका फरक हुन्छ। हम्रो पुर्खेउलि टोपि हरु हुनान, अल्लो, गाजा बठे बनेका जै को प्रयोग छुट्टै हुन्छ, जै ले हमरो संस्कृति झ्ल्काएको हुन्छ। तब हामि सङ बिभिन्न प्रकारका टोपि हरु छन, यिनरो प्रयोग ले फरकफरक तरिकाले हुन्छ ।